Gne karaza fitaova elektrônika: gne telefony, misy ao koa e radio, speaker, gne tele ecran plat reny, gn'ordinatera, gn'appareil photo, da gne mixage reny avao koa.